أكثر شئ رومانسي شفتة كان في رحلة بحرية مع غروب الشمس الألوان كانت مرة سااحرة ضوء-الشم-غروب الشمس علي البحر والجو كان مرة هادي ،كان في موسيقي هادية بعد حولنا والأظواء كانت خافتة الناس كانوا يرجصون ويستمتعون لحظة جميلة خلتني أحس برومانسية بشكل عميق وكأن الزمن إتوجف.